من الأماكن اللي زورتها الفترة الأخيرة <hesitation> كانت دبي <hesitation> لأنه روحت أسوي سكاي دايفنج وروحت أكتشف فيها كم شي وأعمل شوبينج يعني، وقبلها كنت في مصر عشان أحضر ريني عرس صاحبتي <hesitation> بس استغليت ذي الفرصة إنه في مصر الصراحة كانت مرة حلوة، لأنه روحت شوفت ال- زورت الأهرامات، <hesitation> وروحت كمان القلعة وروحت كذا كذا معلم سياحي في مصر <hesitation> وكمان روحت دهب كانت مرة حلوة وسياحية.